Mimbaretare yayemboevaera tanta ko yavai esa jaereta oimeko guinoi tekove tumpa omee supe jukurai ou vaera oikoreta jaema yande mbiareta ñande yapia jokuae tumpa omee yandeve mopeti mborookuaivaere mimbareta yaiuvaera mimbareta jaema amoguereta <hesitation> arakua iyareta oyemboe mimbaretare jaereta jei mbaetiko yaiporaraka mbate supe yayemboe ñai je yave erei iruvae jei ngarako ikavi yayuvangako ñai mimbare, esa esa mimbareta yanderamiko oime tekove guinoi jareko <hesitation> yande yayuvangako ñai je psicologicamente kua mimbaretare jaema oime oi jokuae yemongeta